A a a markto te lolso hanga weri te lolso hangatua weri aga e mas kan simenga markto te lolso weri traha te ngil e gaku a toa ka aku mne tsinenge e tubtu soku ni niaku rke e moa komas lolso hangetuan gi, lolso ngi a poata e lana. poata lana, poata lana traha a ka mne yantuein lue ri bte tubtu soku na i niaku. alu mne yantuei ngilenum ta ka bte tubtu soku na niaku rke emua kamna man makum na man kamna man marror te sila ra non temas lolso hangantoa men gaga e rehe sina a katun te kui na kuin kokou. Katun te kwi na kuin kokou e lolso hangentuana yantweina tena tangho hangantua wona kuin kokou bal lu te tun lu enum a kanan tanen. Te kto swonen i tagaga. ge mas lolso nga te ngilen gaga kate kuien gaga ka gemas siha sile gen traha i murunen ne na luen ma ka te ngile gaga. mas lolso psa nga, ge na lolso singa e wanken sne a ga hobto tra ni totoa a ga e kui sil enga ge katsin hasasala e nga mama kba taplan poata aga e masal lolso nga ba a te kto tspne ga markto mne nigna e rke mne nigna e kuin singa bte kuin singa bte kuin singa lolso hangetua. Te na ngilin lu e gaga kate katsin lue nga gemas lolso hange ga.